harkin wonn binaadhamith ijajethu harkinen viungoo nafaaaa thaa Lilah thurothu dhib yethee maaan won wolbaa harkh inamaaa thin khabetheni binaadhamthin won wolbaa khulii harkan midhasithi dhub wontan ishiin akama haraka chafukithii Mal athe dhethee dhiketothi dhursaa bisanni dhikethee dhub sabuni ilalte amaa wonn akha harkan dhike than sabunia dhitanii ufuraaa jisithaa